Jue ëch ëch jedun nanëm ko'o yë dun yajxon mawëp tuktuk hora jadun yëdun yajxon mawëb o majk hora a'ax dun nyënëmbyë amaxa'am hora.